Koo yua chi youyo saati chií jikayó ichi yuyo sa´a kououn nuuio yunuté janiou kouun chií nasou kouu teu joun louu souintobeyo, kouayouu kemá nin kouun domou kouu teu te souintouuu. Kou no tuo iniyounu kuu fintout kouti kée tuo teu kouanou, jou toyout, nouu nii kananou te nou hou, teu nou hou chií kana nio kajoulotí, te kouiyoua na kouu nou kouayo iichuou nouaayo pi kou, nu nouaa souou kée yuu nou chani yata veeyo chi kaiani kítí jenatí tu kajitutí kítíun.